Egäsugunõ ohvõrdaminõ omgi armastusõh väega tähtsä, selle et <hesitation> üts puul piät hinnäst justkui ohvõrdama tõsõ hääs ja nii ka vastapite. Ilma tuuta ei saaki justkui armastus tüütäq.